Kuae ñe realidad oipota jei sevegua jaeko mbae añetete oikova jareko oipota jei mbae ñanekirei yarekovae oimema ñanoi, mbae ñanekirei yayapova, yayapoma ñanoi jare oyekuama öi yande jokuae yayapovae